सफेद रंग एक एसो रंग ओसो जो की बहुत है अच्छा रंग ओसो यो रंग मेरे मनक कई तरह के विचार और भावना जगो यो ऐसा रंग ओसो जो मुके सुध ओर नए शुरुआत और शांति की याद दिलाओ।